Tah eo to iuh morok suk akah no sih, ta va'i o pireh. Suk a taiah eo a sumbuav po pilreh rakah eo pa, tem enom to tenem komana pamili eo to morok suk no kua ba i sih mas nat pireh pinoh eh eo a pipireh rakah. Eo pa iuh no ba ir pet sih teh meo harah boneh va pa toh. Tem eo to nes, nom to teh nem eo pasi hiv akuh nom ba, e teieh veh to sko vo ma ge ma ken tah vari. Eo to nes iuh no kua peo sih mas pireh, mask ama kua pa ma kear peo. Ir pet eo to hiv ra oer ama question boneh ba, eom pireh a ama eteieh to win o ma. Ge eteieh to va hop o ma gol, ge ama ken tah boneh vari. Eo to nes iuh share tamuan non ya meh papan. Suk a taiah eo to iuh no sih a ta va'i, a sports.